Escalera jae nunga vi yayeupi vaera ɨvate, öime oorupi öiva, jare yaroatava, kua oyeapo ɨvɨra, jare fierro peva, öime jetape yandemborɨ kua tembiporu